أ- أتمنى اني ما اقدر انام لأني أحتاج كل ساعات النوم اني اشتغل وأسوي أشياء ابغيها. اطالع مسلسلات أرسم ا و اسوي شغلات ثانية أطلع فيها ليي جم من بيزة، لأن الحياة صعبة هاذي الأيام، اني احتاج أطلع بيزات أزيد من اني اللي اطلعهم حالياً.